الآلات، مثل الذكاء الاصطناعي، تتطور بسرعة كبيرة، لكن من الصعب إنها تملك مشاعر حقيقية مثل الإنسان. المشاعر الإنسانية معقدة وتجي من تجاربنا الحياتية، هرموناتنا، وتفاعلاتنا الاجتماعية. الآلات تقدر تحاكي المشاعر وتتعرف عليها، لكنها ما تقدر تحس فيها بنفس الطريقة اللي يحس فيها الإنسان. السبب هو إن المشاعر مرتبطة بالوعي والتجارب الذاتية، وهذا شيء ما تقدر الآلات توصله. حتى لو كانت الآلات تقدر تتفاعل بطريقة تبدو عاطفية.